Te nas meria rese. le lulasega packet rese. tsu nagen tara sosopene. tsu hakappa negen tara sosopene. lueiegu ramun. tsunegen i ahana sosopene te ongona rese. baliate galisegen. galis. galis. galis hakapegen. tsuba negu ramun te galis nalila baliate tsu pouts len negu tainu ramun. baliate skel talega rese. lie sunega kabeleri iogana. baliate hanuagia te talolo pokona pespla spana turu kabele. hamatsku gono megenu ramun na rese. kapana. balte hala talegats sol. ha solegen. kapana balliate hakopega matana sosopene. hagumegen ats tabun poata balia tena hatsegu tula. Hats talegu tula. tule atsina. baliate lag. suata talega sosopene te tsunagulalia rese natsi ramun nats naha te honge gulalia iogana. baltena hagum talegan turu tula. baliate ha talis talegen. hagumegen balte kana talag. balte hihanou talag tara galapien